गिर्गीट ओसर हो है कि चो रंग बदल सके। और तेरे में जाए कीड़ा मकुर्फड ओसर हो है। कि जाए भी जाए ती शिकार करने ती नान भूखने लागे चो रंग बदल सके। तेरे में चो जाए भी जाए शिकार करने ती जाए भी जाए। चात तोसलो रंग रो तोसलो रंग कर ले। और तेरे में काई चो जाए भी जाए चात जाए चुप जाए। और तेरे जीप वार चो कीड़ा मकुर्फड। और तेरे शिकार कर जाए और धरले।